﻿Mako ikavi seve guara, äiväera ma tëtara reta ndive, familia reta ndive esa <hesitation> jaereta ndieko yaviatai jare esa yande yandeviaka, ñanerëtapëgua retano jaema se amae ma ikavi opaete yande ñanerëtare reta ndie ma ikavi ñai